Vara dinana. Na vara dinana ma, unama, special. Na- na taiminai oi, sinam bona tamam, edia, helalokau dodinai ma, dirava seh ma, <hesitation> blesidia una- unama, oi taunimanima o vara una vara dinanai, oemu vara dinanai, na dinana ma, una onohom maurinai elaom oida una dina na, taimina ekaum, horana ekaum, una huana emaim, unama, dama oiem moale taimina. Da elaomu, na ovara taiminai elaom, one year, okay, nabeda, first birthday beda heuna. Navaia nabe, birthday, <hesitation> statim gabuna bunukai. Na one year beda oi beda asi lalomu, oi beda baby, beh- beha goevamumu beha dresimu idauidaumu, oida hekure. Kekema behoimu, ma kekema behatom, taunima invite taudia ma beh invaitidia oi bunabe asi lalom da hekure, da idiamo boitadiam da. Idia beh bemoalem, belaom bona, taemi tai na, guest nada baiela. Elaom murinai vaden, unada ma, <hesitation> daka baina gwa, nadama tauma badadedia turn. Idia ma baie birthday. Da be- be- be betdeim bona, dabadia dan ma bererem. Da tatam dama belaom edia noho gabudia, dama, da tadama, na, Mauri dama, da metairameta na lagani hida demaim nada talaom. Elaom seven years old, oida ma, emu birthday ma beabiam, belaom sixteen years, ma em birthday ma beabiam. Nada oem, oida doh- dobada olaomu, oemu daka, emu bada ida olaomu, elaom tweni wan. <hesitation> eighteen sorry. Eighteen neganai unama, oida, teenage maurina da, nada, two steps away oidama bohanaim. Oi delaom, tweni wan neganai vaden, nada, oida da- lalom da oida, oin dada, tauma badamu, da lalom da hekeo oida boura dikadikam na lao gabuna, diah, maegu moni, boma ia taga tauna ta, bema, lalonam so bema dae da lau bema ma ia mero, oina, naitam mero namomu, o, ohematauraimu, hanua evasea, so- sodakam, so, kara ka kara kavam, odakam nana, oina ina, daka monmon tana aina henimu beh, dakouram bakara ne, oinada lalomuai da oima moni boitaiam ma iah, unama siri namona ta. Lau dama, ticket baina ab doga- gabuta bainala unabe, tweni wan beh asi adavagu, <hesitation> asi natugu. Laube daika baina, ma, wari laia. Na moni nada baina abia egu ticket ta baina da una nalao- naura henia gabuna moh, una gabu moh baina makaia. Ena, mosbi lalo- <hesitation> papua niugini lalonai o, nao hanua beh lakiai namo. Da unuka hari bainala una dinanai, bainala, edekai, basiai eguim bamona an. Oinda, go ia, na mero so, noho kavanai helai kavanai unabe, daika seh mo- moni edekam eabi. Unabe iabe eha gui da, na birthday da baine ha, ena birthday ena dina dainai beh daka baitagwa. Ia dama beguim dama, beha loaloam. Oida, daka, plane ai da boguim da, iah, nada, daka, lau balaom unuka beh, varavara haida nonoho eva. Idia ma da, diada ma bohe lau na egu dina- vara dinana dainai da lau navasim. Idia oi benarim ma edia kara ma nao hanua beda ma. Inuinu gaudia, anian so asi itadia. Bo- basio hitolomu, kana boroa laomu la, anian namona ta heato vamu namodia. Boh anim bomoalem toma, emu, daka, va- <hesitation> <hesitation> varavaramu, o emu femli. Idiama ma bolalodiam, iah, diabe houna, hanuai nonoho, <hesitation> helai kaka lau bena inikai, na birthday dainai da, namoale idauidaum. Na namo da doh, kerukeru, egu daka, dina- lou dinana ekaum dama baina lou. Nada doh unukai doh baina noho, naura henim gaudia, ka, hanainai, daka, internet ai naitam gaudia baina Da unu stoadia mo baina lalo da baina la, egu ura gaudia. Daka kohu naura henim gaudia baina hoi, <hesitation> bema mai, egu squad madi na rakatandia hanuai, edia kohukohu ma haidia ma baina hoi da, atleast na- i- daka, baina henidia taiminai, neganai, baina boe na di- na- na hari, na dina, varan egu birthday dainai na, daka sedi siedi beda, <hesitation> piripou o, daka, <hesitation> vada, ini nega kohudia beh, baita henida okay na. Una dina ekaum neg oida madi unana, vada o na ia madi ena birthday- birthday daka, kohudia hariari gaudia beme heni neganai mas, banaria ba balaia heni, benada, dabe una dina ekaum neganai ma oig iah, oi vanega mo, birthday, dakana doini heina nakaraia loam beda, ehe, nana basna- basna laloa boiom, na- nam oem vara dinana dainai.